za mety magnana kiraro akeke amina roapolo na telopolo na mety dimampolo na telopolo akeke no tegna fatôko ˂noise˃ karazagny misy kapakapa˂hesitation˃ sandale regny misy scoubidou, misy tongue, misy tennis, misy escarpin, misy kiraro talon tsotra, misy compensé, avekao misy kiranil, misy kito